איך ווייס נישט צופיל זאכן פון פיזיקל עקסערסייז, אבער איך וואלט געזאגט צו וואקן, אדער אינדערהיים אדער אין די גאס <hesitation> אדער גיין שווימען אויב זי קען <hesitation> אנצינדן מיוזיק און טאנצן